إذا كان الطعام عالق في المقلاه. أول شي، خلها تبرد شوي. بعدين حط فيها مويه دافيه ومع شوي صابون وخليها تنقع، إذا كانت هنا تقعد تستخدم أداة تنظيف ناعمه مثل الإسفنجة.